कोतुई भी चेत्र मुजे विकास क्रनोक के बर्बाद अमुक खूब मेहनत पोडने कोर्न तभी सोको किच होई। विकास क्रदु समय जो मुश्किलो भी आयो तेतु ही कि संघर्ष बोलो।